La pulitica è cumprumisu. Lu cunfrontu tra li propri cunvinzioni e chiddi di l’autri è l’unica regula ca la pulitica s’avissi a dari. Purtroppu nun è sempri daccussì e sunnu assai chiddi ca pensanu d’aviri la virità dintra la sacchetta e ca nun sunnu capaci di taliari fora di iddi stissi.